נפדל אלמעונה, נדיר אלביטזא עלא אלאיס كريم, חית נטִי לא ח’דית דיאל אלאיס كريم ע’אנבקא נאכל אאיס كريم ע’י ג’יני אלסכר ראדי נמوت, אללהומא אלביטזא בעדא תקדר תאכלהא ו תסתאפד מנהא בעדא פיהא שי חאגאת צחיין, ואכ’א מאשי צחיה בזאף ולאכן כו מאם כתבקא פיהא שי חאגה מצ..